Tao senwich ia pake selada don a, pake manutolo, pake matabai, keju, ma roti tawar. Ka esa save heni selada don a, ma matabai a, basa so na matabai a keke man ni'is a. Nasu manutolo a fo sesenan pake mina, ho'i ma roti tawar esa tao selada don a, ma manutolo fo sesenan ndia, ma matabai a. So na ho'i ma seluk esa fo kena neme lain mai.